Maisha mesha le ini shaani kutri maisha mesha uhembe muungu akuniinge busara na hekima umkunde fe. kwa sababu fe nfe ekuniinga kila nndo bila fe kwetre nndo fo ye wosa ukapata hata ndwari kwakii. ikammesha yooyo baasi nahoo kilanndo chaekwama kwetre weshi ilima iruunda se nndo choose fo kwakutro maisha mesha le ni imkunda muungu na kuheshimu akuniinge afya nsha atra atakuniinga ndwari nyooho ndo maisha mesha kwa sababu le kwammeva naa afya kwammeva na busara na choki kila nndo kisha nchesha. kila nndo kisha nchesha ili kolya ni kasi nsha. ive kolya ni choiki. ife ukammeva na afya nsha kwammeva na busara. kwa mmeva na ikundana na vandu undusha hutra hongwe na vandru ofyo ofyo utraasuane na vandu kwasabu isuana na vandru se kwaveikya finyingo fyo rohoni fyekundelie ndwarii ife ni mhemba muungu aku- akujalie hekima afya nsha naa busara nlo weshi ilima ikaa na vandu undusha kwakutro hayo- hiyo maisha mesha.